غواصة ei aman taul man agise en tagn'akiram tagni tora falin etani kogna dockintan tagni malei emi <hesitation> mekeneko awolog dafigina, taka tawoe lakin gon sokae dorakin gon soki, man agise nanne <hesitation> deta bataraien'akira tora fachina, man oulome gon tora fachinakir, لكن hikr tren nanne alafieka awoen taue wala nakomo wala mani komo لكن man angise nakira man dabsie nakir nana er tora fali, tora fala, tora tora fala, kognosin dorangosin, kognosin dorangosin.